<hesitation> Akora vita aminà lamba eka raha ohatra aminay akagny de misy maromaro mi ha, ohatra hoe drap, rideau a, de misy koa ohatra hoe sembo, de misy koa <hesitation> coussin, de misy koa tapis, de mosoara, lambalamba jiaby io de mety ampiasaina avy aminanjy aby si.